فعلا كلما تقدم العمر بينا بيبقي الحياه معقده اكتر لان بيبقي فيه اولويات و المسئوليات بتزيد جدا و مينفعش البني ادم يتعامل انه صغير لازم يتحمل مسئوليه نفسه و يبقي فاهم هو بيواجهه اي.